Fŧabñe, bsaayi, bjéeŋ, <hesitation> ɓas, bliye, bgígila, bgígila, babde, ngi biyaa bo, feen wo nŧili ftuugi fi ma dong gembe gmaagi.